Owu emi odude eti uwem edi owu emi kpukpru se e enyemde, e enyene, Inyeneke mfina, enye okuk Inanake e, enh enyene ufọk emi eduñde, enyene mkpo uka Isañ ekamade, ubim uka Isañ enye enyene enyene eti ọfọñ enyene kpukpri se ekpenyenyem k’uwem nsie se edade se edade ekip Inemesid enyene ekeme ono owu unwam, mbin emi minyeneke umwam e’kene ono mbin oro unwam, mbin emi mi Ikemeke Idaha Ida enwan mmo ndidaha nda ono mkpri ndito emi ete ma eka emi minyeneke ukan e tañ ndito oro anwam, uto owu oro ntra nnyin Ikud ite ke owu oro odu ata eti uwem.